די פענדא בעיר עסט נאר בעמבויא פאר <hesitation> עסט נאר דעס, און וויזוי ס'עפעקטירט זיי איז אז זיי וואוינען נאר אין פלעצער ווי ס'וואקסט א באנטש פון די בעמבויא און אויכעט דארפן זיי עסן זייער אסאך צו קענען ווערן אנגעפילט, סאוי זיי עסן א גאנצן טאג.